Bueno ka'ando jadi ndaaniu'ukando la'a niu'u davi xi nu'u jiaa kú ta nidi <hesitation> niixeénu nixe'e ku nuunda'a titando biseabuelo aku nixe'e vaxi nde'e vaxide xi nde'e vaxi xi vaanuu lado vajndo iote vaxi xi ka vajde a andiando kuundo mexicano te xi maa apellido de vaxi uni kun apellido de te ndiaá nxiidun vaj kodi nduaa kuta'avindo xidi ka'ando dialecto adiina'undo ka'a kodajdi dialecto nani niu'u nu davi ja tiu ndaaniuundo xidi tekuniuuni ko tate vaxi vitnaa xi a tekude a ka'a kade ta dama ni'inu mee'nika ju niuu ñu daviko a ka'ande kó nuu'u nda'avindo niu'u da'a vindo da niu'u davi da tniu'u stila ka'antiundo ja nanite ja ka'ande daa nonitndade xi vitnaa atiuka te ka'a ta xiita ja ku cost <hesitation> brendo a ku principiando ni kue'eniu ichi nu'un meeni idiomando dialectondo kuja ka'ando ku da'ando niku ko vitnaa tadama ni'inu jiaa ku ja kunda'avindo ta xita ka ñuundo kua'a kodi nuun kujando te na ndaaniu'undo xi aidi u'u jan nda'aniu'undo ku niu'u nda'ayindo xi suaa ku kuni kixe'endo nde'e lu'uliu ndee luchindo ni yuuka'ani inni tedi naka conservando xi xindaaniu'undo ndii tate iuchi ja te kueexi kodi nada kue'enundoxi xi java'a k <hesitation> eendo kodi a kuinika te kuniunide kodi nimuda kuiitaxi kuiitaxi xi atiuka atiuka muda ja nanii chixi ko ddiaayu jan ndaaniu'undo janda'avindo kodi nakuxi in raiz junde ni kiij ku ta'ando ku di'indo ku xii ku ti'itna te jana'aka kodi jiaa na kune'endo cuidada kodi naandi'i kodi ndi'i ka'ai'inina xi atuu ka ja ka'ando nandooxi nuunda'a yaandioxi kodi juaa ku in cuento jan ndaaniu'undo.